Teo taratara tena ena na manmanin raka nom a tavaan nai tei bono mata paku va tea hee. Bena nao tea inu tea keara tena eori na tei mirori bono mata paku o mata rakha, na he rori va aan rori bona aba tabae to suguna nana innu teori, tagi riori paku vamataa riori, ge a aba toku pete ni riori, vadadao ni riori ore hovo maa tea inu tea aan. Mata paku bona o mata. A meha- o meha mata paku pete to rakerake rakaha nom naa to manmanin nom na a mata paku va tea vasisio bean tei minom a mata paku va tea tavusu. Bero aba nomana ei earana tara vo raen ei na toku rori bono mata paku va tea vasisio, sa ante haari tea vasisio hona aba bera me moroko bea aba bera moroko eori me pa moroko rori, ge bea aba sue bona tabae eori sa ante haari tea baitono, na vataare vonaen na hiki rori ta vasisio. Ge nomana ean na ante nom tara a manae beori hio rori a mamoon na hiki rori ta vasisio, na ante rori tea pita koa ore pita oha. Nabunu roho a moon bea ma manae hio rori sa ante haari tea pita oha, kahi hiri rakaha hu orepa pita oha bona manae beori hio rori. O mata paku bona o vasisio o meho mata paku to manin nom na. O meho mata paku pete vai toro murina raara to rakerake rakaha nom na o mata paku pete vai toro murina raara to rakerake rakaha nom na o mata paku va tea uruuru, bean si meha aba berake rakaha nana tea paku bona tabae sa ante hana ean na ante tea no haihai eve, ean na vataare vo nom enei ean na uruuru nom eve. Evehe nomana ean sa ante ha nom tea tara vira a aba be vaatare ni bona mata paku bona suku bono mata paku vatea vakis. Na vakis komana ni rori bono mata paku o mata orepa sa ante ha tea haihai ni bona si aba vai to rake nana bona haihai. Bara o meho mata paku me to rakerake rakaha nom na bean mata paku va tea vaa gunaha, bean vaa gunaha ean komana ahiki taba to ante nana ante nana tea teki a vaan. Me tabe bean komana va sue, beam a bua aba pate moroko bata nom tea peha taem koa, a meha kahi moroko vakis mana ean pa moroko vakis nao nom ahiki ta aba gunaha teo vatobina. Bea meha kikis mana ean nea meha papana, ean toro butara tea vaa gunoha ean e <hesitation> o kasue bona repa kavara. A mepa repa nagu nagu tea moroko orepa vaa gunaha. Bero bero taem eara pa tara venei a tavaan bero na <hesitation> beori vaa sue ahaiki ta peha to rake nana tea vaa gunaha. A meha taba to manmanim nom naa o mata paku va tea kiu. Nomana bean bean tara o manae na gono rori bona ma taba teori kiu orepa nao pete tea paku bona ma taba teori repa nao raasu teapaku bona kiu teori, a mamoon pete rori bona ma taba teori tea kiu orepa nao pete tea paku bona ma kiu teori. Voos vaha mi ma rori bona ma vateen, ei ama popo amamate beara kahi paku rori bona ma vateen, ei ama popo amamate beere kahi paku ama mata paku bona.